रडार, रेडियो तरंग के इस्थमाल करके वस्तु के पता लगावेच्छे। रडार से वस्तु के दूरी, दीसा आउ गती के पता चल्याच्छे। रडार के इस्थमाल, मौसम के इस्थीति जाने और वस्तु के छवी <hesitation> बनने आउ वस्तु के पहचान करे में भी करल जाएच्छे। रडार, माईक्रोवेब उर्जा के एगो केंद्रित अस्पंधन के <hesitation> कुनु वस्तु पर प्रसारित करेच्छे। जेकरा से कि वस्तु के <hesitation> आकार या फिर दीसा के बारे में पता चल्याच्छे।